الگیرین کھانے کافی متنوع اور فلیورفُل رہتے، جن میں نارتھ افریقہ، عرب، فرنچ اور میڈیٹیرین کلچرز کا انفلوئنس نظر آتا۔ یہاں کا نیشنل ڈِش "کوسکوس" رہتا، جو سِٹیم سیمولینہ گرینز رہتے اور میٹ، ویجٹیبلز اور سپائسی کے ساتھ سرو کرتے۔ اسٹریٹ فوڈ پر <hesitation> "شک شوکا"، ٹومیٹو، پیپرز، آنینز کا ایک ٹیسٹی مکس رہتا۔ بہت پاپولر میٹ ڈِشز میں "میرگیز سوسیج" اور لیم بیسڈ سٹو فیورٹ رہتے۔ رمضان کے ٹائم پہ یہ لوگ "شوربہ" اور بوریک سپائسی کرسپی میٹ رول انجوائے کرتے، اور سویٹ سائٹ پہ الگیرین ڈیزرٹس جیسے "میکروڈ"، سیمولینہ پیسٹری فلڈ وِد ڈیٹس، ڈِپڈ اِن ہنی بہت فیمس رہتے۔ اوورال الگیرین فُوڈ ہارٹی، سپائسی اور پرفیکٹ بلینڈ آف ٹرڈیشن اور ریجنل فلیورز رہتا۔